Koxhi nina jandii, inka ayivii yinina yeko yekodii ñaxhii, ñakujan koo jaxhi nini, inka'a ka tayivii, koxhinina jadii nduan kondo jan meni ako'ó, ja ko ma'a kajomodo jan ndamando nayee, nayee cheni inindó.